Mi sodan nonde je mi yidi, mi wata ha daro mi wadda kuje wujugo mi fobla nonde mai ha mahol sudu mai ngam voda masin.